Sehil am, wota hul ɓamde laana ndiwoowa, hulɓinaaki. Ko ko feewnaa haa feewi. Aksidaaji keewaani hen. Hay werlaaji ni ɓuri heewde aksidaaji. Kadi ko yimɓe kadi njahata jamma e ñalawma. Ena njaha, ina njaajo tawa hay huunde keɓaani ɗum en. Kadi ko huunde welde no feewi. Sa diwii maa yiyi ngati maa yahaa haa dow, mbeyaa, kuccitaa e leydi. Ko huunde nde a meeɗaa waɗde. Ina weli sanne. Wota hul, hulɓinaaki.